Diamanti, zeffiri, rubin, pöi... i.... smeraldi, ametista.... l'öo e l'argento anche son prie? Ò son metalli e no van ben? Ma i metalli no son prie? Boh, mi de ste cöse no n'ò mai capio ninte...